සමාව දීම අපේ ජීවිතයේ ඉටු කරන කාර්යභාරය ගත්තහම <hesitation> ඇත්තටම සමාව දීම <hesitation> අපේ ජීවිතයේ ඉටුකරන කාර්යභාරය <hesitation> මෙච්චරයි කියලා කියන්න බැරි තරම්. මොකද <hesitation> සමාව දීම ඇතුළේ තමයි <hesitation> අපිට ඕනම කෙනෙක් එක්ක <hesitation> හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඉදිරියට පවත්ව ගෙන යන්න පුළුවන්. දෙමව්පියෝ දරුවෝ අතර වුණත් <hesitation> ස්වාමිපුරුෂයා භාර්යාව අතර වුණත් <hesitation> සහෝදර සහෝදරියෝ අතර වුණත් <hesitation> යාළු මිත්‍රයන් අතර වුණත් <hesitation> හැමදෙනා අතින්ම <hesitation> වැරදි සිදු වන නිසා <hesitation> සමාව දීම එක්ක තමයි අපිට ඒ හැම සම්බන්ධතාවයක්ම <hesitation> හොඳින් ඉදිරියට පවත්ව ගන්න පුළුවන්. මොකද <hesitation> අපි හිතේ තරහ තියාගෙන අවුරුදු ගාණක් ඉන්න ඉන්න <hesitation> අපිත් හදවතින් පීඩා විඳිනවා වගේම <hesitation> අපිට අන් අය සමඟ <hesitation> හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇතුව <hesitation> ඉදිරියට යන්නත් ඒක ලොකු බාධාවක් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නම් කෙනෙකු අතින් වරදක් වුණොත් <hesitation> ඒ කෙනාට ඒ මොහොතෙම සමාව දීලා <hesitation> ඒ වුණ අඩු පාඩුව ගැන කතා කරන්න. <hesitation> ඒක <hesitation> නැවත හදාගන්න ඒ කෙනාට උදව් කරන්න. <hesitation> මං හිතනවා <hesitation> අපි හැම දෙනාටම හොඳ සම්බන්ධතා එක්ක <hesitation> මේ ජීවිතයේ ඉදිරියට යන්න <hesitation> ඒක ලොකු හේතුවක් වෙනවා කියලා.